ɓe njifti ko tawii e hoore mum ko ɓe njangol kaɗɗum njiyam. ɓe waawi njifti ɓe ɓuri jooɗi fi njeldu. ɓe waawi ngoodi so ɓe njangol ko tawii e sa'a. ɓe njifti ko e jooɗi fi fiye. Kadi, ɓe njangol ko tawii e njangol ɓe jooɗi fi njeldu.